ס'איז דא אסאך מיני פלעיווארס טייען, ווי רעסבערי טיי, בלובערי טיי, <hesitation> לעמאן טיי און אזוי ווייטער. און דאס איז א חילוק אין טעם. נאכדעם איז דא אויך בלעק טי, און געהעריגע טיי. און נאכדעם איז דא קעמעמיל טיי וואס דאס בארואיגט, און מאכט און ס'איז דא אסאך מיני טייען וואס זענען גוט, און מאכט פילן בעסער.